تحديد إذا كان العمل الفني جيد أم لا يعتمد على عدة عوامل، أول شي نقدر نشوف إذا كان العمل يعبر عن مشاعر قوية وفكرة معينة، إذا حسينا بشي خاص تجاهه فهذا يعتبر علامة على جودته، كمان التقنية المستخدمة في العمل تلعب دور مهم إذا كان التفاصيل دقيقة والألوان متناسقة، هذا يمكن يعكس مهارة الفنون.